Jadi ulun handak bakisah kayapa cara ulun menyesuaiakan ulun bapakaian kaya apa. Yang pertama kalau, munnya di rumah lah. Ulun di rumah tu biasa aja, ulun katuju badaster, katuju banar badaster. Apalagi daster yang sudah rabit- rabit tu. Katahu kanapa asa ulun nyaman banar. Munnya nukar daster itu tu biasanya di- dilawas akan dahulu. Walaupun hanyar itu tu asa ulun kada tapi nyaman. Jadi ulun bahanu marusak- rusak akan yang sudah ada rabit nih. Itu kada tahu kenapa, semakin rabit tu asa ulun semakin dingin jadi bajunya tu nah. Jadi munnya di rumah ulun biasanya badasteran wara. Itu paling katuju, jarang banar ulun pakai pakaian yang kaya urang yang pina banicis- nicis kaytu nah, ulun di rumah. Kada banar. Atau munnya ulun handak bajalanan, misalnya handak bajalanan kaytu nah biasanya ulun manyasuaikan pang. Misalnya handak nukar makan wara ka warung. Ulun biasanya kada pernah mau pang badaster, pokonya ulun daster tu khusus di dalam rumah. Munnya sudah kaluar salangkah aja, misalnya ka rumah, ka nukar sayur kah, ka muka rumah kaytu na. Ulun pasti tatap beganti baju, basalawar kah, babaju kaos kah. Tapi pokoknya intinya bagi ulun daster tu cukup gasan di rumah haja, kaytu nah. Karena, kadanya kisah- kisah handak nicis pang, kada. Tapi itu bagi ulun tu mahargai diri ulun saurang. Biar urang tu kawa mahargai kita jua. Kaya apaurang handak mahargai kita, kita saurang aja kada tapi kawa mahargai diri kita diri kita saurang. Jadi intinya, bapakaian itu gasan kita mahargai diri kita. Munnya ulun, karena ulun urang banjar. Banjar itu, tarkanal lawan muslimnya yang banyak. Jadi sabujurnya ulun munnya di sini ulun kawa kaya ini nah, kada bakarudung, kaytu nah. Kaya babaju baju handap kayni cukup. Tapi munnya di rumah, munnya di rumah tu mama ulun, karna kuitan haji jua kalo lah. Jadi pasti di disambati, ayu am nak kaytu na, bakakarudung na. Pina panjang ha baju kaytu na, jangan pang pina salawar- salawar singkat kaytu nah. Jadi munnya di rumah biasanya ulun mahargai kuitan, mausahakan ulun bapakaian yang pina rapat. paling kada ulun basalawar panjang, babaju panjang. kaya itu nah munnya di rumah. Apalagi munnya ada acara di <hesitation> di banjar itu banyak banar acara- acara kaagamaan. Kaya misalnya ziarah, acara- acara maulid, acara- acara basaruan yang kaya apa yu lah? Di situ tu kaya, pokonya ada kaya bemaulidan tu kayanya kada marga gasan maulid nabi yang satahun sakali haja. Tapi itu tu pasti ada sabulan sakali, tetep ada di situ kaytu nah. Atau acara pangajian, di situ banyak banar pangajian- pangajian. Jadi ulun biasanya munnya di- disini ulun kawa jadi ulun, diri ulun saurang kaytu nah. Pakai- pakai baju handap, kaya ini. basalawar singkat, kada papa kaytu nah. Tapi di situ ulun bajubah, <hesitation> munnya handak umpat kasaruan- saruan tu nah. bajubah atau <hesitation> paling kada ulun ba endruk. Munnya kada baendruk, jarang banar ulun pakai salawar tu, munnyaka acara- acara kaytu. Karudung- karudung yang panjang kaytu nah. Jadi lain banar pokonya ulun yang di sini lawan yang di situ. Karena manyasuaikan kaadaan lawan mahargai kuitan. Karena kasian kalo kuitan supanan, kuitan haji ma- ma- masa anaknya salawar- salawar singkat kaya itu kan. Kaya- kaya manyiksa urang tu sebujurnya, munnya ulun saurang tu kada, ulun kada supanan pang sebujurnya kaytu nah. Cuman karena supaya kuitan ngarann baiknya tatap bagus kaytu nah. Jadi manyasuaikan karena di situ daera, apalagi di kampung. Urang yang kada bakarudung lalu haja tu dipandir urang kaytu nah, apa lagi <hesitation> saurang. Yang anak, urang kuitannya haji kaytu nah. Kuitannya tahu agama, bahau- bahanu abah ulun tu disuruh urang adzan ka masjid kaytu nah. Masa anaknya kaytu. Kan kada membadai lah jar urang tu kaytu nah. Mbah itu jadinya munnya ulun, tapi lah itu ka acara- acara agamaan aja itu. tapi kuitan ulun tu sabujurnya tetep munnya kaya bajalanan misalnya ka pasar, atau ka kondangan- kondangan yang kada babau agama tu kada papa pang sidin membiar akan aja ulun basalawar tu kadapapa. Ba- ba- basalawar levis tu tetep kadapapa pang. Tapi asal bakarudung, kaytu nah. Asal bajunya kada mangatat, kaytu nah. Kada nang manciplak- ciplak tu nah. Yang penting, yang panting saurang tu tahu bahwa ini tuh sasuai nah bajunya. Kada yang manyupani kuitan, kada. Kada apa yu lah? Kada maumbar- umbar aurat, karena di situ sakali lagi, muslim banar. Munnya pian tahu <hesitation> ada guru sakumpul di banjar itu nah. Jadi di situ urang kan cukup apa yu lah? Lumayan- lumayan apa yu lah? Lawan sidin tu, percaya banar kaytu nah. Sidin tu wali banar jadi kenapa ada orang wali, tapi <hesitation> urang- urangnya masih, bibiniannya masih babaju baju handap jadi dipandiri urang banar. Jadi ulun munnya bulik, pasti pakaian tertutup. Babida banar lawan di sini, ulun kawa jadi ulun saurang di sini. Dan alhamdulillahnya laki ulun kada pernah kaya, ikam harus lakas bejilbab, ikam harus pakai ini- itu. <hesitation> inya mambebas akan banar yang penting ikam nyaman, ikam tahu tahu tahu keadaan. jadi misalnya kaya ka kumpulan- kumpulan urang tuha, ikam kada boleh basalawar singkat, misalnya kaytu. Atau munnya kita sapantaran, munnya kaluar kaya sapantaran saumuran kita haja ya tasarah ikam ai, kaytu nah. Yang penting ikam tahu kondisi aja, jar nya kayitu. Itu sih yang handak ulun kisah akan tantang kaya apa cara ulun bapakaian.